Eh ɗum boɗɗum masin kondei ayaha asupta mo laamata ma Tawa e laawol politik, vote ndiyam e hakkunde caɗeele ɓe. Ko sabu hakkunde e election, yimɓe foti heɓugol farɗe, kala moƴƴi foti yewtude laawol tawa hayɓe. Kono, wano waɗde vote, ko moƴƴi njama aɗɗa faami, heɓugol firtiiɗo ngoodi, fota hayɓe ngam firtiimaaji.